Näütüses um jääkahrõl väega, väega paks kasukas, miä hoit näid väega lämmäh. Ja viil om näil sääne rasvakiht pääl, miä avitas näil lämmänä hoitaq, ku nä näütüses ujoma lätväq.